אֶלְלְעֻבָּה לִי כָּאנְחַבּ נְלַעַבְּהָ וּבּוּחְדִי הִיא שַׁטְרַנְג', כַּאתְעְטִינִי תַחַדִּי וְתַרְכִּיז כְּבִיר כַּאתְגַּבְּרְנִי נְפַכֶּר וְנְחַטֵּט בְּדִכָּא וְכָּאנְפַרַּח כּּל מַרָּה כַּאנְרְבַּח הִיא לְעְבָּה כַּאתְעַאוּן דִּמַאג וְכַאתְנַמִּי صַבְר דִּיַאלִי.